ندي أمي معايا لأنها سندي و هي كإنسانة ذكية جدا؛ علابالي رح تعاوني، و تعطيني أفكار. ندي خويا، خاطش هو تاني شاطر و نعرف بلي نقدر نعتمد عليه. ندي تلاثة صحاباتي. كل وحدة عندها شخصيتها و قدراتها، تسما يكونولي فريق كامل، وحدة تكمّل لُخرى.